<noise> ranji va'ajau lo ke es saria lo ke mani lich'u lo ke kaung lanu nja saria rapuse lejep papas rapu se kikiaung pues se mep manade kimbian nipep manin lichiu luju'u lunejem nui nimbiay o mas kunju'u pe lo ke mas manin lichiu ngjaik saria lapai si tumey re kimbi'an pues kikiaung kupu kiyie va mas lun'ejem lun'ejem kara nui nimbiay kupu lu'ey lun'ejem lo ke es lapai per se kijiu peuk manade pues sau manaju'u nataung <noise> lo ke manake jai saria zanahoria kupurta rapu ngja pues ngja ba mas lun'ejem si lanja kibia pus nipeuk mani linchiu ¿por kinjiu? Porke es ngajaik rik'ia de rapu pues kupu stinjia lo ke ngjaik saria repollo pues lo mucho ke lun'ejem es komo nda nimbiay ya rama yia rapu y rapu lechuga ngja pues rapu lechuga mas mani nda kiñiu kunju ranju kunju'u ya rama lichiu'u rapu se kua bumang nake pus kuas mbu lataung y mani manake kujupu ki'iajai ngajai mbu kua lanu ke si ke si mani mananaung per si kikjiat kara kusau kunju pus kuas mbu mani maname kupu stinjia rapu re kauk lanu'u ngjaik saria mujui mujui lo ke mataung kuts'eiñ ma. <noise> n'ia nejeiñ pus rapu se tumei re kimbi'an kijiu'u lo lo lo lo ke mas luju'u lun'ejem es komo nda nimbiay y ya rama lijiañ kale stinjia si kimiung ya lijiañ jay bakjau <noise> rapu re kauk lanu'u nejeiñ re kich'ijiñ se de loke mas nip lun'ejem kupu lu'uei lichi'u lo ke jiuk manataung <noise> lo ke bumang lo ke es kimbi'an <noise> y si tumey kimbi'an pus manaju'u nataung lo ke jiuk pero ma mananu nasau re kunju' peuk manaey manake y kikiaung kupu ki'i kikjiat kupu stinjia ka lanu'u rapu re ka lanu lo ke es rapu se l'ejep verduras de xi'iui pues es lapai rapai y mas saria lo ke batsau lo ke make re ki re ki kinyi'e king'iajau pa manatsajau kichꞌijiñ.